<hesitation> GPS karazagna oe <hesitation> misy <hesitation> micropisy agnatigny ai, oe ôhatra zao telephone misy GPS de I amle ilagna GPS le oe localisation resaka oe geolocalisation, rah ôhatra oe misy GPS zegny de azo fantarigna oe aiza gny toeragna na tagny misy le rah voa-localiser.